Mizara roa lehibe zany ny fivavaha a Nigéria ao, misy ny silamo da misy koa ny kristianina Anisan'ny fombafomba fataondreo ao Eid al fitr ny fety nentin-draza Da ny zava-kanto tena mampalaza ao moa zany ny Nollywood